أفضل طريقة تقدر تبدا بها نهارك هي تخرج تمشا حدا البحر في الصباح بكري. فاش كتمشي بكري، كيكون الجو هادي والهواء نقي، وكتحس بالإنتعاش وبطاقة الإيجابية. البحر تكون في الصباح هادئ كتر، وكتقدر تستمتع بالمشاهد ديالو كتنفس هواء نقي. هاد الروتين فحال هاكا كخليك <noise> <hesitation> تريح بالك، وتفكر في گاع الحاجات لدازو عليك في السيمانة و الحاجات لتقدر تبدل